Pate ciaeteɗo, pate gateteɗo tewu, pate gateteɗo ɓotiode. Ɗii pateeji woni min kaa ɗi anndumi e ɗi mboowmi soodde. Kaa, gollooɓe pate ɓe eɓe njogii kuurɗe. E noneeji, e siŋaaji, ɗi tawatee, min hoore am kay mi anndaa jaati, eyyo.